Otlar tezroq yugurishadi va odatda <hesitation> yumshoqroq felli bo'lishadi yani do'stona shaklda bo'lishadi. Eshaklar esa mustahkamroq va og'ir yuklarni ko'tarishga mo'ljallangan bo'lishadi sababi ular <hesitation> og'ir mehnatga chidamlioroq hisoblanishadi.